Rí tsiguꞌ rí mbiꞌjiuu gu̱nꞌ rí ikháa̱nꞌxu nuthaa̱n rí ríꞌkhui̱ rí xumá xnuu nutha̱ gu̱bi̱ꞌ porque nda̱a̱ꞌ i̱mba̱ mbiꞌjiuu rí mbiꞌjiuu rí mbiꞌjiuu rí enérú gi̱ꞌdu̱u̱ febréró, mársó abríi̱l mayúu̱ juniú, júliú, agóstó, setiembré otubre noviembre, disiémbré.